Bugun hafa bo'lganga o'xshaysiz. Hammasi joyidami? Nega bunaqa kayfiyatingiz yoq? Homush ko'rinasiz. Asablaringiz charchaganday ko'rinadi. Nega o'zingizni bunaqa tutyabsiz? Sizga qandaydir yordam bera olamanmi? Gapirsangizchi! Sizga nima bo'ldi? Nima muammoyingiz bor? Ayting birga hal qilamiz